.أحب ألعب مع أصدجائي لعبة الفريسبي خصوصا بالعطلات يعني لما نروح عالبحر أو الحديقة، كل واحد فينا يحاول يرمي الفريسبي بأفضل طريقة عشان يوصل للي جدامه، ومع كل رمية نضحك ونستمتع. اللعبة مش كانت بس رياضة لكن تزود الروابط بينا وتصير لنا ذكريات حلوة